Ma për mi pìé ël pullman al e sempre ün prublema, deve ste a i soi temp e bon, al e pi comud secund mi al e pi anche pi comud, però la macchina, la macchina al e mei, mi preferisu la macchina perché vadu e ven-u cuand vöi e l'ai i temp che vöi mi